Ël cundiment për la salada a i bütu ën po dë siula e pöi dopu a i bütu ën po d'sal, ën po d'öli e ën po d'azil e pöi tuiru tüt ënsema e tastu s'ël güst al e bun, së no n'agiuntu